कैसे मारो जी जराक खटो हो रहे हो, कैसे मारो स्वास्ता फिल नहीं कर रहे हो। तो कैसे मारो मन कर रहे हो कि चुप चाप हो, कैसे बुलू बुलू कही नहीं, कैसे बुलू बुलू गा। तो कैसे मारो सरीर मारो दिक्कत आएगा मक। तो हम कैसे बुलने को मन नहीं कर रहे हो मरा अंध्य सरीर गवाण नहीं दिरे रहे। हो कि कैसे हम बात करू, कैसे करू यार भाई, कैसे करें नहीं सकतो। आज तो चुप चुप रहो तो तो सभी रहेगा। आज कैसे नहीं बोलू, निर्थव ओर्थ अबेत इतनी खराब छे, ओर्थ खराब होने लग जाए अबी सरीर दुखी रहता हो। सेर भी दुखने लग जाएगा, मुझ भी दुखने लग जाएगा।